Manana karazana <hesitation> kapa efatra aho, ireto agnaby izy a, ireto agnaby izy: kiraro misingy, patofo, kapa kapiaky, aigle d'or.